Ma na i <hesitation> hanu re ma ngahasa hanu na lao aka hanu rauk re aka hompa ma ngahas ma mina ma hompa ma ngahasa ma mia ma hobohobo reni bune ra weli romo ka tokotoko re ede re moda hanu nggahi na moda supu kai loko <hesitation> moda supu kai loko pokonya ti loa ma ngaha ma hobo hobo au ma hobo ka asa re bune suprai rau re ti loa re nggahi na nggahi ti loa ede boup ra nggori tio ku dei hanu ni ti loa di tiloa di nono sia re ma ngaha sa ma mina mina re nggahi mu moda hompa moda moda supu supu mehe pokonya ti loa ngahama ngonco tiloam ngaha ma hanuk de ma mina mina ndede ede pa ni ma ngahas ede re na na <hesitation> na ganggu ku aka hanu aka aka hanu ni aka nawam dohom de ma mehe ma mehe ke ma ma au ngara na <noise> ma segala macam